No mehiläseq, jah, näil um määnegi nõgõl ja tuud nä pruukvaq tuujaos, et eläjit nõgladaq. Hariligult hindäkaitsõs. Egaq nä esiqhindäst nii kur'aq ei olõq ja ei ründäq, aga hindäkaitsõs.